بشوف ان درجة الحرارة الامثل خلال النهار تتراوح بين خمسة وعشرين الى ثلاثين درجة، لانها تكون مريحة للخروج اما بالليل <hesitation> افضل عشرين الى خمسة وعشرين درجة لانه يكون الجو هادي ومناسب للنوم الاجواء المعتدلة تساعد الانسان انه يستمتع بأوجاته اكثر